Ja kuantiunyo martillo ja kaniiyo in chinteyo in tiyi kaa ia chitouyo in este ponu in noyo in mou kuni mayo xii a soo; sinue ja kaniiyo xii yuu io soo jantiino no saaiya kunetilyo, janio te kee tuyo yua te yua jatinujo martillu xii ia ja yua ku.